भाई तै ओ हलात ला बढ़ा बढ़िया संभाले हस। तै नही रहते तो पता नि का होतिस। तै मोके बचा लेहे भाई, तोर बहुत बड़ा उपकार है मोर ऊपर एला में जिंदगी भर याद रखु। ते बहुत बड़ा मोके आज सिख भी देहे हस।